मारा देश में मुक्तित रहा सच्क्री का लोग चे, जसा जेन लोग लसन प्याइं नी खाता। नी रहार उपास कर रहे, कि सुबह साम तक हम एक गिलास इच खाली पाने पिया, और <hesitation> जेन लोग था कि सूर्य अस्तक बाद रूटी मी नी खाता। एक करण कही चे, अपना देश में बह अऩते प्याइं नी खाते, कि सुवार की समाज, स्वारत, जात का अलग अलग लोक न को काम हर रहे। कोई काई खायेठ कोई काई खायेठ कोई कसमु खाए, कोई कसमु नी खाता हैं, इक आना अपना देशा चनते नहीं पोर उना शुमन हैँ ज कोई गरत।